Ny kolontsaigny heky ny Sina matetiky ny hitako foita mandeha amin'ny tele de ny karate, ny fianarana kung fu reny zany ohatra ho le zay lazainjare sinoa azy taichi taicha ohatra <laughs> fa kômansy.